Kan liga leyidaruhi bazra azzar hanal akil ana ba kula da, ba hawil ba sawwil masar wa finshan addalil da hubas al masar kan sawweta kan ma yibis kula, kan hinna warak ke kula bagdar ba fawwura ke bas haw ba kula. Haw bagdar ba khali kan yibis barhaka ba sawwi dagig ha kan sawweta dagig kula bagdar ba sawwi marin.